هل نقدر نحقق السلام العالمي؟ دي حاجة تبقى تحفة لو حققناها وياريت يا رب ان شاء الله نحققها قريب جدا و و لو كان ممكن فهتبقى ازاي ؟ أعتقد إن احنا نوقف كل الحروب اللي في العالم نحاول ان احنا نوقف ال- الدول الل هي مثلا مسيطرة بزيادة أو بتاخد حاجة مش بتاعتها عند حدها نشوف البلاد الضعيفة وننمي فيها أكتر نحط فيها تعليم نحط فيها تأمين صحي نحط فيها حاجات تطورها وترجعها تاني زي الاول نرجع كل حاجة لمكانها وان شاء الله هيبقى في سلام عالمي